A mani ka te mangil kuru e goan ta hatatei eri tara hana toai tariri, min ka te hatatei ria ri turu walima hare na tou hil, hare na tou <noise> tul, tul er u popolat, re tul er u-u touh, re tul has i ro turu lalap. Min ka ri ien e tuan ni taguh poaj e nam eri han u mumunatun tariri. So, eri ya gum la bitein a min tou tul na min tou hil, a min ka te mei notoku ta natei mea ri hare na, a bona na aunat, eri e mas hatatei se ru eiau, na tou hil tara haihai popolat, eri ya hil has eiau, hil boi ria ri a masal tariri. Mei ku tara tou hahol, mei, re hil boi has er a mani aolon kobol tariri, ba ri te ka me ru popolat ni soh han a min aolon kobol tariri. Eri ya gum ni hituk ku u tara mani pal ni hahol, i town, mei. Re hol, re kui boi has <hesitation> er a min luma hatot tariri, ba eri te ka me ro a mani bangbang haraeh han a mini aolon kobol tariri, na mani popolat jea mani touh te kaj e riri, eri e ka me ro a min natei a min para i han a pinapo, han a pinapo hatot tariri. Masal jon tuan ni kat er a min-a min lak, min waran, kaj er a mani luma, ne ri a masal taheleo re ka hakot si me ru ra min, <hesitation> ra mini toukui hakot te kui e ria ri tara min natei tariri, na tara min <hesitation> min walima tariri. Iau te